Buran mi yaha pellel laarugo fim min tan da mi mi ya pellel suudugo nyamdu min tan. Ta waaday komay haa duniyaru ɗo an tan gaskiya a somay. To mi ye pellel laarugo fim, mi jaalan, mi sodan ko miyaccata, mi heban soobaju, ustan numtul am amma ko to a njoodi an tan wallahi se day a dinga numtul, kuma numtul vodaka.